<hesitation> Efa toetran'ny elefanta lasy ty zegny le miegny anatin'ny gropy zare. <hesitation> <hesitation> Anisagn'ny tombotsoanjare angatin'iny zegny, zare afk mifampiaro. Ôhatra zegny zare miark mandeha igny de le marefo zegny mbô afk arovan le matanjaka.